إيه دراسة التاريخ مهمه برشا خاطر من غيرها منجمو نفهمو شكونا اليوم، التاريخ يورينا كيفاش طورو الشعوب أو كيفاش إرتكبت أخطاء باش منكرروش نفس الغلطات، هو مش مجرد معلومات عن الماضي بل أدات باش نحلو مشاكل الحاضر، لو نعرفو الماضي نجمو نكونو قرارات أفضل المستقبل، التاريخ يخلينا نفهمو الحياة و نقويو هويتنا.